Fei t naa fi men vurungan rof saposa ei? <noise> muan ovei u sikia tu vurungan rof ma ruak mee nei fan tsumam. A vainy te fafatouf kaisaa, te tanas ari tan fats an ufiny nau. Tsoiny kaisa muiny kaisaa. Tana ingainy safunuu, sikia ana aunom, an lotu pop, roman catholic saats vavis tona gima iny fan bogenvill, ai tana ingainy safunuu sia naa nato jias, tana safunuu, sia, isen ana fuan na ingain y, a tee vainy saposa nai nom ton fatsuts tan lotu pop uyaburonotsui, karola, ri tabin mito fan ere katakis mounats, katakis remat ana mesa pan, ri nai gum mito patsunaaus koverok, fatsuiny a saape tovar tsuar, ri tanik iny fafatsuts rato na fan. Fan na urung te sof, rari, te kaa kan me na fo kongkong ana taa jemani, te sepuu vav is guararen matsiny <noise> Fues ana fo torr, atou fang buto tana ingainy safunuu, jian nanatus ge tana ingainy safunuu sia nanatus. Ri sepuu fasiiru na fatakop tana maats, ri sab to na isen na vurots, saksak jian non tana maats. A mes to aya karori kito, ri fauf puak a kakaii ri nai fajias towan. Kito na tsoiny na karip, ser kabuts n a ya fasaii, sepuu sepuu naa ri, nai ruak tokairik, soloman, a vainyh puar ra bong, kito kan <hesitation> kito kat tol fakats tsuan, tana voiny, ya aruwas osing to na torara, saa nai takop en ratsu ana torara nausing towa, kua na yam <noise> puf naanon tsuri naaman pufpuf naa non. Kito kaa busen na aya kairik, faging to na isen na kovio. Ri kaa bus er rato, ka kan minon guei te paporos naa aya kito sofsof ton fafatouf tan methodis talatala tageinna fokat iny fatok, ya fakats to na fan saposa. Kito tsue to na ka pua nyo ma tabin fan tsiau. Nyo te ruak a fo tsunoun iny fan, nyo te fatsuts rarin fatouf methodis, jio, ruak busen na stitima kariki, ya jias busen, naa mito. Sitima atang soroken a tou nusasng karepo, ana kakaa, nongoiny raro a taa saposa, vegiau fan ror, ana koman ya mau ovei nato poo! A vainy tsonyo to ari, kito rangats to na vainy. "E botou te kain non?" Ri tsue of towa, "eyei! Ataa saposa te bibiun, tana sitima, fa nonot miya men susuiny matan an paparaa tsian, kito of peta, tan buts, ri sua mito fan, a tou tagei e botou. Ri kaa bus er rato, ka minon guei te paporos naa ata. Kito sofsof ton fafatouf tan method is talatala tagein na fokat iny fatok, ya fakats to na fan saposa. Kito tsue tona kaa puai nyo ma tabin fan tsiau. Nyo te ruak a fo tsunaun iny fan, nyo te fatsuts rarin fatouf metogis. Jio, ruak busen na sitima kariki, ya jias busen, naa mito. Sitima atang soroken a tou nusang karepo, ana kakaa, nongoiny raro a taa saposa, vegiau fan ror, ana koman ya mau ovei nato poo, a vainy tsonyo to ari, kito rangats to na vainy. E botou te kain non? Ri tsue of towa, eyei, ataa saposa te bibinun tana sitima, fa nonot miya men susuiny matan an paparaa tsian, kito af peto, tan buts, ri sua mito fan, a tou tagei a botou. Ere katakis remat faakats ot tana vainy ma sof arin lotu pop sikia ta ka ma ruak, a vainy tan fafatouf methodis faakats to, an sarmisas of to saa piat ravainy a saape tovar tan lotu pop, saa nai takan en tana saan, panan na sai ra rom. Ana fokinai vagio to ri gargar ravainy tan lotu pop nei fan <noise> sa ri naa fier karavat tajiof, ai tsun a ka te ntagei ari tana parits tana gov faman ri sof ton fafatouf tan methodis, ai tsun sisio kap busen.